<hesitation> نفضل نكون عالم مشهور خير من فنان على خاطرش العالم راح يخدم الإنسانيه، إذا حاجه مليحه <hesitation> حاجه عندها الأهميه ديالها <hesitation> إذا <hesitation> عالم مشهور مليحه.